عندي عدد من ابناء عمومتي, ودايماً أشوفهم في المناسبات, مثل العزايم والاعياد, وأحياناً نجتمع في فترات مختلفة, وخصوصاً في الصيف, التواصل معهم مهم, لأننا نحب نشارك الذكريات وتبادل الأخبار, وضروري نتواصل معهم ونصل رحمنا, ويكون بينا ألف وراحة في الجلسات, وهذا الشي يخلينا نحس إننا عيلة واحدة.